Pastasit om väega, väega, väega pall'o erinevit ja mina ei tiiäq üldse naid erinevit nimmi. Ma tiiä õnnõ määnegi penne ja spagetiq, aga rohkõmb ei tiiäq.